Nah wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ akɛɛpǝ we pɨ fǝǝlɨ pɨ teeri otuturupǝ wǝ. Sɨsǝŋyǝ. nóo koru atɛŋ atayǝ fǝǝlɨ, kɨwɛɛkǝ kɨ fǝǝlɨ Jaŋtayǝ fǝǝlɨ, furii fǝǝlɨ Akɛɛpǝ pɨ lée yi rɨ oŋuŋkǝ pɨ fǝǝlɨ. kɔɔyǝ ŋwʊ ŋkpɛ oo fǝǝlɨ Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ akɛɛpǝ we kpɨlo lǝ ǝpǝ pɨ lǝ yiipiiyipi wǝ la fɛɛ we kɨtɨŋkǝ yóo kora nyɩŋ bɨ pɨ lée tii vɔrʊrǝ wǝ Akɛɛpǝ we pɨ lǝ yiipiyiipi pɨ kamɨ ǝpǝ: kotooyǝ, kʊrʊyǝ, caŋkasɩ, ŋpɨ ǝpǝ pɨ lǝ yiipiyiipi rɨ akɛɛpǝ kpɨlo kɩɩkɩ lǝ mǝrǝ wǝ. Caŋkasɩɩ lée kpii rɨ kɨtǝǝ lǝ mǝrǝ, kɨnyaanɨkǝ wǝ́ ŋ née ri. lǝ yiipiyiipi. Kʊrʊɩ lée kpii rɨ bɔɔrǝ Lɨŋ saŋ ŋ fǝǝlɨ, wʊmɛɛkpǝ mɨ wʊtaŋkalaŋkpǝ wǝ́ ŋ nóo wo. paa lɨŋ suu Kece naa wɨ lo furu oo gbɛŋrǝ lo furu oo lɨŋ, lɨŋ koru osuu Lée kpii rɨ, yóo koru anyɩŋ rɨ gborǝ mɨ daalɨnyɩŋrǝ le enii, kpiikǝ ŋ cii ŋwʊ ŋ nɨŋ koru osuu wǝ Vǝ́nɨ wɨnyɔŋkpǝ wɩ ya wɨ lǝ́ǝ kǝlɨ wǝ, ŋ pwɛyɩ rɨ gborǝ mɨ ŋ ko ŋ ke kpii rɨ koŋwǝ lǝ mǝrǝ Kotooe lée kpii rɨ okookootɛɛyǝ. mɨ okoŋtooe lǝ mǝrǝ.,Ŋwʊ naa wɨ ke ye wɨ ŋ pǝ oo, wɨ láa lɔ ŋwɨ ɖɨ lɨŋ koru osuu, láa lɛ mɨ ŋ kpii rɨ fuŋ lǝ mǝrǝ.,Ŋpa akɛɛpǝ sa arʊɩ pɨ lǝ yiipii rɨ akɛɛpǝ lǝ mǝrǝ.